जु हाथी बारा माँ बोले जांदू की हाथी जो ची सब इकठा चलन और वो सब इकठा इल्ले चलन की उनपर क्वे भी बहार जो हौंडा अटैक न क्र पाया ार जो ऊ का बच्चा चीन ऊ ते सूकरक्षित राखुन ले ऊ एक साथ चलदा और बचो ते बीच मा जैसे की बच्चो ते क्वे नुक्सान न पहुंचे सकन